ازا كان في نخار بنعيش في قرية صغيرة او مدينة كبيرة كنت بختار العيش في مدينة كبيرة. بسبب ان المدينة الكبيرة تعطيك فرث اكثر سواء في العمل او التعليم او الترفيه. وفيها تنوع ثقافي وخيارات متعددة لكل شيء من المطاعم الى الانشطة الحياة فيها نشطة وديناميكية وما تحس فيها بالملل بسهولة.